Kɨlaŋrobayǝ pɨ láa taŋ ŋwaarǝ wǝǝ rɛɛ ŋuŋrǝ we yaa rɨ kɨlɛɛrɩkǝ rɛɛ yaa rɨ oŋuŋkǝ. Rɛɛ yaa rɨ kɨnɨŋkǝ pɨ lǝ haa loh ko kpeewǝ tawǝ. Wǝ́ kpii vovovo rɨkɨsa vǝ́ ǝ lǝ fɨ safweye e le kpii rɨ nyuŋkpǝ we vǝ́ a la siɛrɩ ko wǝǝ oturu wɨ le yeemi wǝ ri kɨlaŋroyǝ la kɨtakǝ.